Izy io k hazo andranomasy agny, agny amin fototsy ny ranomasy agny da io izany amin'ny maha hazo anazy zay, da mamoaky rivotsy soa, mamoaky oxygène. <noise> Da igny amin'izay iaignan'ny fia, <noise> iaignan'ny <noise> karazambiby <noise> misy agny. <noise>